E heluhelu kākou me ke kahua o ka helu 'umi... Aia nā ka waiwai he 'um mai ka mo'olelo mai i loko o ka baibala... Aia ke kahi 'ano like ka leo panina laina i ka mele "Umi Keiki 'Ilikini".